المكان اللي أنا نشأت فيه كان جدة في المملكة العربية السعودية، والوظع هناك صراحةً كان مرة حلو يعني وأنا مرة سعيدة إني من جدة وسعيدة إني نشأت في ذي المدينة، لأنه صراحةً يعني كنظافة وكأخلاق وككل شي هي بالنسبة لي مثالية صراحة، وأحس إنه كمان التربية فيها لأنه السعودية بشكل عام يعني متشددة شوية فطلع إنه أجيال كذا شوية ملتزمة وعندها مبادئ.